ارے یارو ڈائنوسر بولتے ہیں کہ ان لوگا دنیا اکدم واپس سے پچھلے حصے میں لے کے چلے جاتی. <hesitation> پچھلا جو حصہ تھا اپنے دنیا کا اکدم جراسک پارک لگتا میرے کو. سنو کتے ٹائپس کے ڈائنوسر ہے تو ٹرائنوسرس جس کو اپن ٹی ریکس بولاتے، سب سے بڑے دبنگ اسٹائل کے جنگل کا ڈاؤنا تھے لہنو وہ ٹائم پہ. پھر آتے ٹرائی سیراٹوپس، ان لوگا سنگل سنگ والے فل ٹینک جیسا اکدم ہیوی گھما گھما مار جاتے تھے. پھر اس کے بعد میں آتے ویلاسیرپٹرز، ان لوگا چھوٹے رہتے، اکدم فاسٹ اور گروپ میں شکار کرتے ان لوگا. پھر اس کے بعد میں آتے الو سورس، ان لوگا ٹی ریکس کے اکدم چھوٹے بھائی کے جیسا رہتے لیکن ٹی ریکس کے برابر تھے ان لوگا. پھر اس کے بعد میں آتے کون سے بولتے ہو اپنے کارنوٹورس، چھوٹے چھوٹے ہارن کے رہتے، چھوٹے چھوٹے سنگا رہتے لیکن اکدم فاسٹ ہنٹرز رہتے لوگا. پھر اس کے بعد میں آتے کومسو فیگنس، ان لوگا چھوٹے ڈائنوسر ہے لیکن ان لوگا جو سپیڈ رہتی اکدم تیز رہتی. اور ڈائنوسر کے جو نام ہے اپن ہمیشہ یادش نہیں کر سکتے. ان لوگا کے نام اتنے زیادہ کنفیوزنگ رہتے، اتنے زیادہ کنفیوزنگ رہتے. اپن کبھی یاد کرنے بیٹھے سنجو پہلے والا یاد کرتے، دوسرا والا یاد کرتے، آخری والا بھل جاتے، کبھی پہلے والا بھل جاتے.